إذا كنت بشوف حدث تاريخي، أحب أشوف فتح مكة، بشوف فرحة الرسول برجوعه مكة وهو منتصر، وجوي، بشوف فرحة المسلمين بدخولهم مكة، بعد ما حرموهم الكفار من دخولها، وبشوف اش- شلون إستسلمت ودخلوا مكة بدون اي قتال.